A ajan ñajan tá, ta naketo nrao tá keo nama, keo <hesitation> to nama a fa, nraña nikuni tá chikodo ñá ini nrao yo'o, ta jan ta keo lia tikuii ta kuninio ña inikuti yatá nraoyó ini kuti yo dia, iniyó dia hu u un. ini yatá nrao, ini ini nrao, nro via tada nguan ho o on. ko na hu u un. nonao llave ta ke tikuii ta ngu nruvia to dikan nguan nro nrao ña ña nrova nro via.